<noise> أول شي لازم تركز على الاظاءة حاول تختار مكان فيه إظاءة طبيعية، أو تستخدم إظاءة صناعية تكون ناعمة، بعدين خلي الشخص يجف <noise> بطريقة مريحة، وركز على تعابير وجهه تاكد أن الكاميرا تكون مستقرة، ممكن تحط اليد التانية على مكان ثابت علشان ما تصير الصورة مهزوزة ولا تنسوا تركز الكاميرا على عيون الشخص <hesitation> عشان يطلع الشكل أجمل.